La kú jö tö i dxá mý sýý re fáá’ ra dxi iú’ mý ‘mó píí’ xíí’ <hesitation> dxi iú’ mý ‘mó píí’ xíí’, jötu dse lí mý túú’ jé tóó’ mý jlíí jö, köö tü jmý giáá ‘néé’ dxí iú’ jö lɇ bá re tó’ mý jlýý Jö re uï’ jóo.